أحسن خدمة نرعى روحي فيها هي اوتاز دويلاغ، نحس روحي مغرونة بالسفر آآ نحس روحي نچم نكون اوتاز دويلاغ، نچم نتعامل مع الچميع الچنسيات آآ نحب الإنفتاح على الآخر وزيانة نتكلم اللغات بالطبيعة، على هذاكا نتصور الاوتاز دويلاغ بيش تكون أحسن وظيفة بالنسبة لي أنا.